כ'וואלט ענדערשער געוואלט שלאפן אויף- אויף דער שפיץ פון א בארג, צו קענען זעהן אלעס ארום, ווי שיין ס'איז, ווי אין א אלטע פאלאץ וואו ס'קען זיין אינגאנצן שמוציג און ס'איז נישטא צופיל צו זעהן <hesitation> און כ'האב זייער שטארק ליב נאטור, כ'האב ליב צו זיין אינדרויסן